Misy ka, alantsika ohatsy botana noteneniko teo zay. Botana iny zany, amin'ny alalan'iny zany masieky i amin'igny. Presque moa zany am'faritsy <hesitation> am'farifaritsy antimo agny misy an'izay, magnarato zany de amin'ny alalan'iny zany azonao satria fia koa zany tsy azo hohany satsia mahafaty, igny misy poison agnatiny igny ao, zay atao hoe botana zay, amin'ny alalan'iny zany maneho fahatezera izy sady masieky.